Karazana sakafo karakaraiko avy amy fireneko raha ôhatra za magnana hôtely a de ôhatra hoe magnandro vary zaho de ampiako <hesitation> magnandro <hesitation> ro za de ataoko ronà laoka megna miaraka aminah <hesitation> agnanambo ampiako angivy de magnano lasary koa za de ataoko maromaro kôa lasary ataoko lasary kôkômbra ampiako <hesitation> de magnano lasary hafa kôa zah ataoko karôty de ampiako siramamy kely.